ايه نزرع الحاجات السهلة زي الطماطم وزي الـ- البطاطا وزي الفلفل. حاجاتها يا سهلة يعني تزرعها بشكل اسهل من باجي الحاجات يعني اسهل مثلا من السوفناري واسهل من باجي الخضروات. ميبوش يعني مجهود هلب مجهود والا هل بحاجات.